Biasa timpo di ri dellekang balla a, rikoko a sambarang ji iya na pa timboi jari punna riek loko' dialle kale ji injo nampa di poca'-poca' i sa'genna ansulu erena nampa di patittili i maedi loko'a mingka punna tora mi injo erena lahunayya na loko' a bou sarring passena iya na injo lahunayya kulle todo injo di pake punna loko' lalang ki jadi injo lahunayya lohe kalia gunanna untu kalea